Gn' ilava anigny, tsy mitavandra charbon ategna. <noise> Lafa tsy mampiasa charbon koa moa sady da madio gny trano. Lafa madio gny trano da mahatama. Izay gny tena ilava azy amin' gny ankapobeny.